Se dovieiva versâ un pö d'ægua inte un boggitô. A se scada graçie à unna resistensa elettrica fissâ inta base do mæximo. Quando se collega corrente e se açende, a resistensa a se deuvieiva scädâ coscì che o calô se spande e scada l'ægua. Ovviamente, ciù ægua ti ghe metti into boggitô, ciù tempo che veu pe boggî.